أكثر شيء غريب صار لي في حياتي، مرة كنت راكب سيارة وكنت ماشي. وبعدين كان في سيارة جدامنا محملة ناس يشتغلون عمال وكذا. فأحد الناس هذول حاول إنه يركب السيارة من الجنب. جامت عجلة السيارة داست على رجله، طيرت أصبعه <hesitation> الخنصر. كان منظر وايد <hesitation> يعني، موقف غريب جدا، أول مرة.